رپ موسیقي ما ته د ځان څرګندونې، ریتم، او ټولنیز پیغام رايادوي. دا یوه ژبه ده چې له ټکو، قافیو، او چټکو بیانو سره د خلکو ژوند، ستونزې، او هیلې بیانوي. رپ د ښارونو د ژوند کیسې کوي او ځوانانو ته د خپلواکۍ او ځانگړتیا احساس ورکوي.